क्लोनिंग से उत्पत्त व्यक्ति को एक स्वयंत्त व्यक्ति के रूप मा माना जावे । यह प्रश्न उठता है कि क्या क्लोन किए गए व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है, और अधिक मिलेंगे या उन्हें सिर्फ उनके मूल व्यक्ति का पुनरावृत्ति माना जाएगा। जिससे वाके अधिकारों पे पहचान पर असर पड़ सके। यदि क्लोनिंग का उद्देश्य केवल एक सामान्य बच्चे को पैदा करना है तो यह सोचने की बात ह कि क्या क्लोनिंग से पैदा हुए बच्चे सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से उचित सर्वेक्षण मिलेगा । या उन्हें या एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा करो जाओगे वाके अधिकारों का उल्लंघन हो सके।